<hesitation> jadi tu kan kemaren tu <hesitation> sayo tu puaso bang, nah jadi pas seharian dak makan, pas buko tu dak tau ngapo otak sayo ko pengin nian makan gacoan gitu kan, jadi pesan lah sayo gacoan bang, makan mie pedas gitu kan, dak tau apo yang tepikir kan makan-makan pedas tapi sedangkan lambung nyo kosong sehariannyo puaso entah malam nyo tu tibo-tibo sakit perut sayo bang, nah sakit perut nyo tu dak lain dak bukan pasti garo-garo sayo makan pedas tadi padahal lambung sayo kosong gitu kan, itu tu jadi salah satu hal konyol lah menurut sayo, yang sayo lakuin kemaren tu, jadi kareno perut sayo sakit, makan pedas, mie pedas, sedangkan habis puaso, tepakso malam nyo harus minum obat sayo bang, nah, sesudah minum obat tu barulah perut sayo tu enak an gitu kan, nah terus tadi pagi <hesitation> perutnyo tu sudah mulai enak an tu bang, jadikan supayo <hesitation> sayo piker kareno perut sayo kemaren sakit sayo makan pedas jadi butuh <hesitation> yang enak-enak lah di perut gitu kan, jadi tu butuh makanan-makanan yang biso menyegarkan, jadi tadi pagi sayo tu cubolah makan soto, makan soto ayam gitu kan, wah makan soto ayam tadi pagi tu. <hesitation> enak nian rasonyo bang, cam mano yo bilangnyo <hesitation> soto nyo tu seger terus ditambah lagi samo <hesitation> taburan koya nyo, mano lagi koya nyo yang sayo beli tadi pagi tu biso refil bang, jadi kito bisa ngambek sepuasnyo kito, kalo kito makan abis kito bisa tambah lagi, na selain itu jugo banyak <hesitation> pilihan-pilihan sate jugo tadi bang <hesitation> tadi pagi sayo makan soto tu di tempat nyo, jadi tadi pagi selain makan soto sayo jugo tu ningok makanan-makan lain tu kayak tergiur gitu lo bang, menggoda nian rasonyo tu, jadi jugo sayo ngambek <hesitation> duo sate ati ampela, satu sate telok burung puyuh, jadi tu makan soto ditambah itu terus pakek koya nyo yang rasonyo gurih itu, enak nian bang nah, terus kan habis itu sayo balek tu bang, sayo sudah sarapan balek siap-siap, kareno sayo mau pergi, nah sekarang tu malah sayo kepikiran nanti tu pengen makan apo yo, kareno tadi pagi sayo pengen soto sudah makan yang segar-segar, jadi balek nanti tu pengen makan yang berat-berat gitu lo. kareno pagi soto tu kan lumayan ringan tu kan, iyo walaupun ado nasi nyo terus ado sate- satean jugo, jadi makan nanti tu pengin yang. <hesitation> berat terus protein gitu, jadi kepikirannyo tu kayaknyo makan ayam utuh enak tu bang, jadi nanti mungkin setelah ini tu kepikiran sayo tu balek, mampir kepasar beli ayam, beli bumbu-bumbu, dimarinasi dulu, ha terus baru nanti di goreng gitu kan, nanti makannyo biso tu kalau mau proteinnyo banyak in, biso banyak in, nanti paling yo nasi nyo satu centong kecik bae gitu, jadi makannyo tu ful protein hari ini pengen nyo kayak gitu.